Jää e re fⱥⱥ’ra jmí ba re lɇ ïï my tuu’ e xin tambor jö, e nɇɇ lýna jná jö, e lare lɇ <hesitation> e la re lɇɇ e <hesitation> my tuu´jö re fáá’ra jö e re ‘ñó re ‘mó dsóó’ jötu re dsi ñí’ jiamaa xi kö fyy xⱥⱥ’ e re dsí ñí’ jö e jö jö my ää í’ e mali bó kiä’ mú ‘mo jmⱥⱥ my ïï, <hesitation> ïï, ku kué’n re guá’n ka juy jmⱥⱥ jö kí ku kué’n ba ñó’ ejö jö jmⱥⱥ ïï uⱥⱥ’ jö my ää í’ mali bó.